Aleni chakula ne chetaretechi koo ko konyeki kou karatieki, sukuma, akot spinach, akot indaramek kotaretech yekiami kotaretee. Koo kou sanasana ko karatiek, taa keteschi chakula koo taretu konyek. Koo aleni taretech chakula chatok kee yekiami kotaretech, kekerten komie.